La part principal dë 'na scarpa secund mi al e la sola, che se la sola al e nen bun-a al intra l'acua cuand a piöu a ie la a ie le stringhe, a ie l'imbutitüra a l'interno ch'a deu esi comoda e pöi a ie tanti d'autri particular che a fan part dìla scarpa e comuncue a sun tant impurtant